أحد اللحظات يعني شعرت فيها بالقوة، كانت يوم جدمت <hesitation> تقديمي مهم في الجامعة كنت مرة خايفة إني أتحدث جدام هادول الناس لكني قررت أواجه خوفي فحظرت كويس ولما جيت أجدم حسيت بثقة كبيرة بعد العرض حجسيت بفخر لإني أتجاوزت التحدي كان يخوفني مرة، اللحظة هادي علمتني إن الجوة ت-تأتي إني أواجهه الشئ ومو إني أهرب منه.